زه له ځینو زهري یا خطرناکو څارويو لکه مارانو او لړمانو کرکه لرم، ځکه چې دا انسان ته زیان رسوي او وېره پیدا کوي. دا څاروي کله کله ناڅاپه حمله کوي او سخته ټپي کېدلای شي. که څه هم هر ژوی خپل ځای او فایده لري، خو له داسې حیواناتو باید احتیاط وکړو. دا کرکه ځکه هم وي چې ځان او کورنۍ خوندي وساتو.